Wonn dhuraa won atin ithathi won akha gitar faaa tariia faa yaani gargar futhaa yaani ishinen berre khulithi hidhanu akha gargar fudhen gitan berre music tha akha baaa faa dhani tarrinen berre akha Moulidha msikitia faa dhani dhub piano faa nen won akhan beree dhib dhani dhuathan wonthun yaani ishin varrication fulani khabdhii berre fulani dhann khabdhii